Énoo nehemi níĥuo, momuiġaɭo émundun néhẽniĥuo paske presk i- i- ínoohe sonihemi níĥuo, ínoo nixaźemihem. Émundun mehemi níĥuoġaini kazimbano, áminilõhieḃi, nílomefieki nezimu bahale édoḃi, émundunebuo. Méñabuo añaḃanepiru mími aapimi ne- nezim néźaneluma defieku wala híeḃo, eñaḃanerinie. Ámiñahulo áxunileezozosa. Eḃay epehe nediami kaɭo mérevuolen, neɭenie. Eñaźaera toeñamera, ne- ne- nerẽero. Orẽhe biḃaśam bíḃi elaneḃaambo, ehaŋunuġaḃambo paske dóġie muṗe dóbõhe. Meñareŋ aḃanefimen, totia eñaḃanehũũ. Meaimiapiae bíḃaśambi aminiduotembo níleṗ, kaśeniḃay eŝãs nízoḃo tonarembomi, aifaġaɭo oo tianarembo. Múlu mómuhuniĥuo, moiminiḃulaŋ. Ínoohe iiminiḃulaŋ sónihuniĥuo. Kuru, onainiġaxaźemaanu, kaniġaloseḃaan, naźanaxazemo tú, nasu nara. Na efiarumonarendo. Ñamiñatian niḃamina minaxaźemi nazodo tú. Níɭeġu báludu, bóo ãtr bóo, énoohem dókuɭũhem medomoṗe káhuniĥuo kúfuorus, múfuorukaɭo néhuniĥuo. Yatuon mehemuṗe níĥuo, yatuon náheniĥuo, yáśies náheniĥuo. Yaxoro mahimeġáruna; áhimuniĥuo. Mésinoosihi sóo parĥuorek sonihem, míheniĥuo. Baśami aḃuɭiemi buhimu níĥuo. Éhio, moṗe mehime níĥuo. Alaamibahale édoṗ, anifiro, déhio óndiġaremanuli, múlu múlu aañamibahale dédodii, déhio óndo bo- bo- bóremo. Áminahuloġatia tãaleriã, nehuone, namehuonemi emunerehem paske ehaeḃaan, neźanelaa, efiaru epehe bón eñadia dóeṗaneɭeru níḃuree méehio melalehinum. Yaxule minahemi níĥuo axaźenus, buhihimeźeḃom, kaini múlu múlu, omazimebahaleġahuuno, áḃeruḃuruõ, níġahuuno nazim nalaalo. Natami íi moṗe íneleheniġaruy ni- ni- níġahũhe pask yénerĩhe. Káźaġazoġahunale, niġanaseeno niġahanen, níġaḃi. Fihuono móñalelõdili, onambuɭo óhuśa, níġalom. Síhi nihemi nífiĥuotu íi nerẽhe sóf múlu niii déhio iexamehaŋu, iehaŋunukarẽhe. Mímitu eremo níĥuo.